<noise> Da Bangladisy nisy fotoa fa nipoahan'ny bômba, <noise> gny Silamo mahery fihetsiky gn nanapoaky azy. <noise> Da misy gn fangalà an-keriny matetiky.